Onum nyi hositation je saa shan ebi bing go edadi onum nyi deke onum christmas inde gbe zu sat bije awa bikpa su mek bi seje we bikpasu bi viju bigyya enkegya bi nyina ageje ma bi gya ake gya bmanyi nabi ken jek gebi susu bi ma wak fo gafoma mek bisi susu bi nabike shan aga bi se ga aje fah bi nana de vee nummo wo num ovee wo nun ovee sa mat ondyoo fan num maro ongyoofan ende bi zeke kpaa anum wo enum angom sosoi domi nummo dinna konyi nyi de vee dukka ekata rabibi kpoovee ondyoofan bije awa bikpa su bi kpaa egya ke zi zeze hasitation godese ondyɔɔfan agaje ma sa faa efaa ba don abombɔ nɔ agaje be sa faa efaa be anyi gbena emashin so dat beege be sulko aka gbena emashin muya a gyrhan amma bebeh sesi faa efaai ne ambowbownɔ kuma kuwe ekpaa be dɔkɔ vɛɛ wa gyelan numɔ <hesitation> ma si neke agajema agajema bike je ayawo bike vija gebibagyi si kpaasa biba. Biɔ konase oqo num vɛɛ ke owe konase owo num duk bi sije bi vija onumɔ gebi bike je yawo. bibi seke je awoi ambowbow nɔ sa gbena sadat agaje ambowbow nɔbe faa efaa be faa efaa tɔ sube yuwa be fira be firan kuma efu oga fu kuma owono dmuwa inde be sa gbena ede gedan ema gode se ondyɔɔfan tande bisie faa efaa ba bi gave jamo oje bi gebi baygi si dami nabi ba na agajema zodat be se ne fasa efaa ba kuman nummɔ we onmm angon sosai dishi we onum angom bi konase owo num ebisi tama ko gye byasi dakkui ankeli anje anyi ba anyi sa dakki akede bise bise go dadi junabi kowe biseke godandi bi nyi ovɛɛ su temekibi <hesitation> kuma awabi seje anel ngi vvɛɛ de owe nɛ ke munyi eti ni sanakpan kowa domi aga mu su shan annuna aga joga joŋ no bi goi agan na amfibi sosai aga je bembe aga we na amfibi. lailɛɛ ko shanma osubi se su biki kpo kɔkøri dɔɔ de bi goi aga gebi. Be bi shan zoboda amɛkɔ soboda bikpusu ne onum mat ndyɔɔfanb onum mat and yɔɔfan bi owe onum de vɛɛ konɛɛ na amvɛi opanai na amvɛ ne sora evɛɛ vɛɛ bike bike kpaa ammo anyi nabi amɛk jebi maa biki biki yɛk kebe abɔk amma jebi nɛɛ jebi nɛɛ we amɔkpede ony oze ebe bwoma sa lee bi ama abe adaa aze go enyi amma be adaa num me varo bi domnume angom bi num mat varo bi dominumme angom bi num mat ondyɔɔ fankam onumɔ suko bosho bi goi aga gegebi bike ya mbe ma naka kara egoi aga bike shan aga anje afah embe ma ka shan aga anje afah wenanɛ dekenɛ nuna de vɛɛ embe gyap sa ba a we bikpa su amma be ze gonyi be adda domin ze go angom go ovɛɛ ongomga avɛɛ bi se kpaa go vɛɛ gom koshan be na dore bi je anjen bi seke je jen bigoi gyaa kenɛɛ bi fah bi fah agen bise fah gebi suwe amɛk bi ah bi fah age bise fah gebi suwe amek nyine na ba angaa bi bi nasebe enke gya gebe na minras be ne ebwe be bɔɔ otɔ gebe ama nummɔ zushoi de agajema basama yawo gebe domin mase mase bwama amvɛi dukkɔ sosai domin emme zawe anet muzuze musunee. Kede mu nazebbe jut mu panjeba musu ko naa sebe jut mu panje wa dakki mu na awa lan ashan mu lee awajebeya wa amek musu kpa vɛɛ suwa ende be za kpaa kɔ su dami namu sosai ba domin be bewe anet be bwama mu no lee anɔkpede be nawa lang amma musuko kpam. egbuse mu musu lee omɔkpede beba amma musuku zud amɔkpɔɔrɔ andyɔɔfan bagyise shan mu jana aje suse kamataba domin embe ombɛi dinan abebe eko abwoma mu lee aw jebe abwoman mu lee awa jebe ama be komasa bwoma mu lee awa jebe awaman mu lee awa jebe ama be komasa bwama sa lee awa je muba ko zhan <hesitation> bebe ke shat ne jebi zene sene kpara avɛi jebi umma okpe sukoo sat dekene kpe su sat akwai ambowbown sa lɔn gebe amma ema ma gode se ondyɔɔfan ma len de ama emama ze ko soki gapma gema ne dede domin duk awa oke suko sagemu kpaa avɛɛ anje aze kpe sukko sat namu sun ondyɔɔfan namu zek zek anjen mu musubo zek jan mu namu tap agajemu je ayawomu je awa mu su je angemu domin amɛk je awvɛi wɛi. Amɛk je amvɛi vɛi mu soko lee ondyɔɔfan mu mu go edandi mma muko se kpaa avɛɛ je ze ba musoko nyi vɛɛ de musu kpaa avɛɛ ne amɔkpeede ba domin duk egya mu so kpaa ekatarai iba tare no ondyɔon fan ba musu go edadi ba kpe suku sat suŋ andyɔɔnfan domin musu kpaa avɛɛ je ze duk awamu sa gan anet waa nuna entɔ eme eggbuse mu aga jebi seke shan onum varoɔ numme numme bikpasuɔ numme angon andyɔɔyfan san enet onumɔ onumɔ we ko shamɛk onumsoɔ kuci we onum ke kpei ne me nemee pahje inmusuku inmusuku shonummɔduk aduwa musu kpa sho num mɔ de bi rige bi kpaa kko bike gbep enje emɛ dɛɛve kena amɛk dɛɛve biseke yabe show bi show gbujju <hesitation> uwe ovɛɛ angom domin dege leenɛ muko ta ba onet deke nɛ tɔ bebenɛ osta kobot bebe dekenɛ musuku tapbo anet wa vɛɛ de ke munyi vɛɛ isita ku shonɛ <hesitation> kani sho ovɛɛ egyi naamu musuku taba anot veɛ de we ro de vɛɛ mu gyeselan haka nan avɛɛ veɛ nekeowɛ chidtmas nyi bot enum dere kosha mɛk naka ze vɛɛ enum dere dukk gyepeet bisi gyep bi gyep nado omu gya ko we lati ovvɛɛ domin. Sukuwe sukuwe ovɛɛ. andyoɔɔfan suwe ovɛɛ ko bebe ba owe ovɛɛ ke ze duk awa be seje biseje biseke gyyep je pet beke mwet ne tona no anummo sedat mu soko show anummɔ soku show musuko we okyɛro agajemu saka shan aga dene mukose shan ba mu shop oveɛ vɛɛ nada shee deke nɛɛ ma da shee agajema shan agaa amaze shan ba to mu muwo gyero mu bwoma avɛɛ je kyemu duk awaje mus gan mu gyep gemu uba gyee si dami namu muso taba eggake nyi muso vep ba kusha bine kpaa avɛɛ kamatabi kpaa avɛɛ je zesu kamata orayuwa bi ajara oje eme oganɔ ondyɔɔnfan duk awa musu gan anet wa nuna etok me mu na vɛɛ ze aze kuba lele vɛɛ mu teke be ba aagann bisa ga shop ovɛɛ mu mu suko shop pvɛɛ kumu gyep so de onet vɛɛ funore respett mu shone gonɔ mu gaba kidaya aya de vɛɛ emuwe enet nye zen muwe onet kirki amma muso ko sho vɛɛ no onet fahaga aa dole be vɛɛ zanyi vɛɛ n sana kpaa ba avɛɛ mu rigya mu cu ankeli ko. Omi set katandai mvɛi vɛi bamu gyep ba muwe onyi gyep ba zan ondyɔɔnfan muko dat andyɔɔɔfan wa yek kamu abɔk ko awa mu suje kama duk awa musu gan zɛɛ nuna etok nemu de vɛɛ muwe onet nye zeŋ duk awa musa ga anet nuna tok nemu vɛɛ mawe onet nye zeŋ domi vɛɛ katamai musi vɛi nɛ <hesitation> ma anet ze kpaa ali je ebe sa bwloma ovɛɛ andyɔ ɔfan ba vɛɛ ondyɔɔfan kuku fu je anet saa nyi avɛɛ je katarai net sa nyi avɛɛ ni sosoi zhema mɛɛ nyi bat na aveɛ je mi sana kpaa kpe suku sat nda sari ko sun ondyɔonfan mu noje.